والله شوف لو يمديني اني اتعلم لغة واحدة بشكل فوري فانا امنيتي ان انا يمديني اتعلم اللغة الانجليزية بشكل متمكن فيه. صراحة حنا الحين في الزمن الحنة فيه اللغة الإنجليزية هي المسيطرة بشكل كامل على كل شيء حولنا. لو تبي تدرس شيء محدد لو تبي تسافر لو تبي تسوي اي شيء لو تبي تشتغل لازم يطلب منك اللغة الإنجليزية